Elefant ndraiky izy kôfa le toetry tsara agnagnany, zareo kôfa mande igny jamais zare mande tsiarakaraiky, fa tsary tsy miaraka fôgna zareo satrià izy te hiaro ny zagnany sode sode misy fahavalo na magnanjagny igny de zay ny toetry tsara agnagnany.